Ndebuga asubuhi ninzia niduka magusingila kwene yaho kuginya kali ndaulako mundu naakubilika esimu dage ndaulako gandi mundu osi habolaaa amuginde dabi nengenye ki kidamanu, ndalaa tza akhumala kuzingila asubuhi natagaku tza kuhusimbili gusumbula, gusumbula ni ndola imwoyo kwanza gali gusuye gasi gwine mbuula bulahi dabe. Sasa ninzia wa khumala khukola egasi, kali ndiibulaa dabe, nendola nyona mbu chi budamanu njendaku tza mumba kwanza ninzia ningonakho kidogo abweni hao nimbuka ninzendaku khubarabara kondi niinza tsa kubarabara kalifwana tza gali, lidukhu lifwunaa tza lindi, tsa naguza gubarabara tza ndio negendo negi kidamanu nengiza nenguza mbaka akolaba, nenzia engo gali engo bogindasia si ndalie shikila wandola ndaliko mbenki shama angu yaho itse mala ambetzo eena, sa liduka hilyo liabihe lidiko libii khuise.